Sua adur kan tii leileinan kan mangtaan kwi tina <hesitation> tutusap tung tuan shovil an tini. Sua adur ri ahmur asyam tina. Sua adur ahensi syang syang te oma ati atyang alian. Hia oma ati ati pey tuan metal emo plastik atyang insyam tini awum tina ne. Tuan kan sua adur mandur hitu <hesitation> kan leileitur kan tia tina ngaia. Ta tuan natakin <hesitation> kan suk fors kan tek na nga khan. I leilei ten mimte emo tilang lau om tipo kha azuk azuk zeya tuan azuk zey na khan. A inkat atu nga azuk azuk luta. Tuan tumi kan sua adur mor kwal deo vang khan. Kan pey tuan ngal tini. Sua adur ri leilei kan leilu a nga khan pey tuan anpon aman ngal thea. Tuan tumi tu kan ti tsar tsar. <hesitation> Kan lei tsar tsar tuan mun zao tak alai tsua thea. Tuan alai potu apay tsua hal thea ni. Tuan kan ke pon kan fors ka kan pe thea. Tuan leilei nan emo <hesitation> til kwarsiam nan akhan thea ni.